Untuk cara kerja penyedot debu penyedot afu sona pertama-pertama kasih aktif tekan tombol on kasih aktif, bagian motor nai perangkat dale nanti motor ndia ana kasih gerakan kipas tabung penyedot ini afu aona ana akan fafa sedot afu.